Fomba fagnompiana madkô ndraika zany an, voatabia, tômaty de alena zany izy an de raha ôhatr'izy ka mbôla sy nosokafana de arakaraky daty misoratra aminanjy ake igny de mbola azo hohanina foana izy fa rehefa nosokafana kosa izy na de nirarahana menaka aza amboniny ka atao anaty frizidera na apetraka amina toerana mangasiasiaka de farafaharasiny kosa rô de roy andro defa tapitra zany izy de de sy azo hohanina kosa avekeo.